Kur mendoj për muajin prill, më vjen në mendje çelësja e luleve dhe zgjuarjen e plotë të natyrës. Është një periudhë ngjyrash të gjalla, reshje pranverore dhe ditë më të gjata, që sjellin një ndjenjë rinovimi dhe shprese